यह कुछ फल आऊ फल के सूची देह गैस है। जिला हमे सप्ताह में खाती जैसे कि हरे पत्ते दर सब्जी। पालक सरसों कर साग गुल सब्जी टमाटर, बैगन, कद्दू, खीरा। फली डाल सब्जी में गाजर, मूली, चुकंदर, फूल वाला सब्जी। में फूल गोभी शिमला मिर्च अन्या सब्जी में जैसे आलू, प्याज, लहसुन।